Báh muóh taig tsa muoh aum, moug taig tzá chii, pues aig áh lá úh cuaig shiú lá bá mho shiu tzá ko eing éh yiú chí tzá au taigh tzá muoh éh loh mü táh aig tzá, pues tzáh láh nou máh chain la íh chá tóh cha tá chíi pue jó pui muo chii laig yai pé áh jpo muo tzá muo ká níh jó yia chía, este muo já chia tzála jóh gi óh pues la bah nóh ko noh caig tzá kó bá puó raú kó nóh táh caig tzá ah jó suam tzá nih tsai báh muoh jau tzá jóh la jó laig ka nih ah la joh muoh tzá jó yiuh tzá nih tsaí, yiuh tzá ka lau, yiuh tzá muo chíh jo ko áh jo pues jé muo láh báh muo nuom tai tza muo. La jóh gí oh kó jhí la bá nó áh aum shiu tzá lá máh ná caig shiu tzá aing la muih caig shiu tzá toh aum shiu tzá teig shiú la joh a si ko la eh muo a aum tzá chi báh já aum gi tzá laig jó láh aim muo tzá jo la jó pues este la bá la ja lá kó naum áh muoh shiu tzá, úh chaig shiu tzá yaíh a si, si noum aum shiu tzá oh-oh chá úh ñi kó-ko eing la báh tá chii tzá joh-joh la báh áh cuaig la ba éh aum shiu tzá la báh éh óhóh éh a si.